بصراحة صعبي العيشي بدون كهرباء بس ويحد اطيق اعيش اشون عاشو اهل قبل بدون كهرباء اطيق اعيش ويتاقلم مع الوضع واكو شموع شغلات تضوي اطيق الويحد يعتمد عليها خاصة على ضوء الشمس ويحد اطيق يشحن البطاريات والشغلات واطيق يستخدمة بليل فما صعبي العيشي بدون كهرباء.